اخلي العالم احسن من كدا و اعسي ان أنا انشر السلام و الطمأنينة فيه <noise> و آمنه جامد .آمن العالم كويس جداً ، بحيث <hesitation> محدش يقدر يقربلو ، سواء كائنات فضائيه او غيره تبقي قدره استيعابها انها تهزمه دا واحد في المليون.